Amiko manokany gny mahasamy hafa ny soavaly ndraiky ampondra: ny vatandreo aloha tsy mitovy voalohany, gny soavaly bevata sady matanjaky zany e, gny ampondra kelikely, mana fahatanjahany avao i fa laha ohary amy soavaly zao ampondra tsy de hoe matanjaky loatsy, de gny fomba fandehany samy hafa koa.